Aga gunana sabbaraq e ri lalenna tujuwattaq iyanaritu sabbaraq e naulle pateddeki pappeneddinna tauwe narekko engka sabbaraqna tauwe deqna malomo nakena lasa ati narekko buwangngi lalenna jama-jamanna naiyanatu tau iyae engka sabbaraqna makanjaq appikirikenna lolongeng solusi pole ri masalana